घाटाचें चिंता तेड़ना ताळ्ळी, डोंगर, शेत आदी। वस्तुं मोनांत येता घातार शांत वातावरण असता। सोबीत आनी सुंदर देखाव ढोल्यांक दिसता। घातार फिशिंग, कॅम्पिंग, हाईकिंग आदी वस्तुं। करुंक जाता घातार जानवारां फुलां आनी फळां अस्तात।